بعطلات نهاية الأسبوع أفظل إني أقظي الوقت مع أهلي، أحب أطلع معاهم لأماكن جديدة سوا مطعم أو حديقة، وأحب كمان أخصص وقت إني أرتاح به ووقت لنفسي أشاهد فيلم أو أقرا كتاب أو أقرا رواية، وإذا كان الجو زين أحب إني أطلع.